Indi rafeek ma bigdar binam fillel kan ragad bilbarram ke anniaʼas ma biji le asshuqulal bagula le hubas ihawi kan ja binam da ishil le kitabi igiri, kan da kula ma naʼasa kan ihawil kan ragad da ikhalli minnattafakir asshuqulassawwa nahar, asshuqulal biaʼazi fil bet da chat insa minna isawwi sha kan ma hasal dadda bilga binas bala ayyi suʼuba kan ma keda asshuqulal.